Ny anajara asan'ny fomban-drazagna amin'ny fiarahamonina zegny <noise> tegna tafiditra agnatin'ny mampifankatia izy, mampiray hina le fianakaviagna satria tsisy misara-bazana fa samby ake daholo de tegna matetiky koa izy ahafahagna mifankahita satria azon'ny tokantagno samby magnana <hesitation> samby amin'ny asanazy, samby mipariaka regny mandeha mitady le tsiraikiraiky de misy fômban-drazagna igny de samy mitrôtra ake daholo jiaby amy mifankahita ake daholo de izy koa itovizagna amin'ôlo ôhatra le famoragna regny atao tsy lalahy anao raha tsy ary namôra aminà karazana misy fomban-drazan'ôlo zegny magnan'jegny.